मुइलाइ खासै महंगा खालका सराब पिउनु मन नाई पड्डो, क्याकी भुण्यापछा सराब खान्या नसाकि लेखा, नसा त सस्ता सराब माइ लै आइझान्छ, महँगो खान पड्ड्या भुण्या केइ नाइँ हुनो। तबैकी लिखा मुइलाई महँगो भुण्या केन थिन, मुइलाइ सस्तो सराब लै निको लागुन्छ। <noise> र यिनरानको स्वाद हेरिग्याबटे औरहै के मात्रामा चाहि फरक हुन्छ। क्याकी महँगो सराबको स्वाद थोडा फरक खालको, सस्ता सरबको स्वाद टर्रो खालको मुख पडिपडि हुन्या खालको र बिहानतिर मुख गन औन्या खालको हुन्छ।